E climatiseur zany koa sa, mandefa rivotry mangasiganseky, la ohatry ka hoe mafana bé gn'andro, mandefa rivotry manga- mampangasingaseky izy da ao mahazo aigny sara anao andragno ao.